<noise> Wakkati to lesdi den makkam tempret woni eɓe ɗon mari winta eɓe ɗon mari ƴawol deddeyawol dow foowol fewol ɗemmbo eɓe ɗon mari eɓe ɗon mari setto peewungo